<hesitation> pisong pangangaur te'e pamake mangaur kumi jadi wi pamake mangaur kumi te tukuna <hesitation> pisong pangangaur ti'i one pa puwiwil too kakaur to wilian te pamake managur kumi suna rakele kajuan neto pamake mangaur.